כ'ניץ בערך צען, פיפצן, ספייסעס און מיין קאכן. <hesitation> שווארצע פעפער, ווייסע פעפער, אניון ספייס, גארליק ספייס, קראשד רעד פעפער, פאפריקע, סינומון, <hesitation> ארעגענאו, <hesitation> קומין אפאר מאל אויך.